Arakaraka lasary alongany io e, raha ohatra hoe hisafidy za hoe lasary <hesitation> karaoty le ataoko anh, ataoko maro bi si <hesitation> i karaoty <hesitation> agnatiny anh, ataoko maro koa i tômaty anh, ataoko maro koa i tongolo anh; de episy agnatiny anh ataoko somary magnarakaraka an'zaigny fa io zany rehefa ara- maro izy anh de mahavoky fo.